Ḥअगरर् धोर् ḥअब्त ḥउनिले एक् गʻअ ʐउरोनि अनुबब् होइ, जेने खन्ति, बिरोति अरु प्रकित्रि लोगत् मिल् खए थकि बोलोइ, एत क्सोहोʒउ। मए भबु कुनुब बलिर् उपरद् बोहि असे, थन्द बत ḥओमै अहिसे, अरु ḥअगरर् पनि खोन्त् कुमोल्कोइ लहेलहे कखोलोइ अहि, पिसोलोइ क्सोरि गोइ असे। जोदि केतिअ ब तन् ḥओमै ʐऐ, तेन्ते एइ ḥअब्त ḥउनिले, मोन्तु एके बरे थन्द होइ ʐऐ। लोगते, कुनुब जोदि ḥअगरर् कखोत् लोगत् थक, रेजोर्त् ब भ्रमोन् कोरिबो भबे, तेन्ते एइ ḥअब्त ḥउनिले, हुनिए, मोने मोने अब कखोत् थकिबो परि।